Ya, biby <hesitation> mivoaka andro alina anh <hesitation> <hesitation> fosa a, de vorondolo a, de trandraka, de ramanavy koa araiky. _x000D_ De fomba ataon-jareo a, zareo monkony izany anh andro alina foagna zareo vao tegna mahita hoe iry iry hazanena karahan'zany de zany mahatonga an-jareo hoe andro alina zareo no tegna hita mivoaka.